Сэ апхуэдэ лэжьыгъэ сиӏэу щытамэ, лэжьа- лэжьакӏуэ къыхэсхыфу, лэжьапӏэ къэзгъэувынууэ, япэм- япэрауэ сызэплъынур <hesitation> я лэжьыгъэм хащӏычӏрэ, зиӏысыр тэмэму ящӏэрэ, хьэмэрэ а я чӏылъымпӏэ зэреджар къащэхуауэ ара? <laughs> Сыт щхьа жыпӏэмэ, <hesitation> куэдым ауэ сытми яӏэу ара я чӏылъымпӏэр, еджапӏэ къызэраухар, хъыц хамыщӏычӏу я- я зэрылэжьэну ӏуэхугъуэм е мащӏэ ӏейуэ. Сытми зыгуэр деджа, зыгуэр тлъэгъуа жаӏэу. я- Яфӏэгъэщӏэгъуэну, гукъыдэж хуиӏэуэ, хуейуэ, <hesitation> а зыпэщӏэува ӏэнатӏэм <hesitation> и тхущӏ процентыр хотябы къагурыӏуэуэ, а зиӏысыр къагурыӏуэу мис ауэдэу зэрыщытын хуейр япэрауэ.

Сэ зэрыдэ мэшыни сиӏэщ, зэрыхадычӏ мэшини сиӏэщ. Зэзэмызэ содэ, и нэхъыбэм хызодычӏ. Хэздычӏри адыгэ- <hesitation> адыгэ ӏэрнаментхьэращ, сфӏэфӏ ӏейщ. Ауэ сы- фӏыуэ сыдэфу щытамэ, здынур сытым деи, адыгэ фащэрэт. Адыгэ фащэ зэмылъэу- зэмылӏэужьыгъуэ, плъыфэу зэмылӏэужьыгъуэ зыхэтычӏэу. <hesitation> Цӏыхухъум ей - джанэ нэгъуэщӏхьэри. Мис апхуэду гъэщӏэгъуэну <hesitation> ӏэджи адыгэ фащэм, адыгэ щыгъыным теухуауэ здыну сыхуейт.

Сэ сызэреплъымчӏэ, цӏыхур зыгъэлъагъуэр и акъылращ, и акъылыр и намысыр, сабырагъ хэлъууэ, цӏыхум <hesitation> седжащ, мор къэзыухащ, мыр къэзыухащ жиӏэчӏэ зыри къичӏкъым. <hesitation> Лэжьыгъэм нэмыщӏ, гъащӏэми хищӏычӏыфу щытын хуей, акъылыфӏэу щытын хуей, акъылыфӏэу. Мис аращ псом нэхъапэр. Мис ара цӏыхур зыгъэлъапӏэр. Дэнэ дей сыт хуэдэу псэлъэн хуейми, дэнэ дей сыт щыжиӏэн хуейми, дэнэ дей щэху зищӏын хуейми къыгурыӏуэу.

Сэ уеплъмэ, си гъащӏэм сыщӏэтхьэусыхэнрэ сигу иримыхьынрэ сиӏэу с- си гугъэкъым. <hesitation> Псори сиӏэщ Алыхьым и шыкурчӏэ. Унагъуэ дахэ, сабий дахэ. Алыхьым ахэри къысхуигъэхъучӏэ. Си адэ-си анэр, къыздалъхуахьэр, си лэжьыгъэр фӏыуэ солъагъу. Цӏыху сазыхэ- сызыхэтхьэм <hesitation> задезгъэкӏуну, захэзгъэгъуэщэну сыщытщ. Ауэ апхуэдэуи уеплъми къызэхьэлъэкӏӏым. Сыт щхьа жыпӏэмэ, сыздэлажьэми цӏыхум садэӏэпыкъуу ара. Сыздэлажьэу щытами, сабийхэр езгъаджэу щытащи, сыт хуэдэ лъэныкъуэчӏэ уемыплъу щытми, дэнэчӏи сынасыпыфӏэу къызолъытэ. <hesitation> Тӏэкӏу гугъуехь, тӏэкӏу ӏей зыхуэмызэ щыӏэӏымэ, а- е ину гугъу ехь, узэреплъщ. Узэреплъщ, псоми узэреплъщ. Псори щхьэж зы гукъеуэ, зы гугъуехь гуэр и пщэ дэлъщ, игу илъщ, ауэ <hesitation> зыщӏомыгъэхуэ, уи къарур къапщтэу, псоми упэлъэщыфу ущытын хуей. Ахэр зыричӏщ. Гугъу емыхь дунейм теткъым. Уи нэм илъагъуращ, уи нэр зэрыплъэращ унасыпыфӏэныр зыӏыгъыр. Аращи, <hesitation> сэ сынасыпыфӏэщ сыт хуэдэ лъэныкъуэчӏи.

Сэ си псэм псэхугъуэ къезытыр <hesitation> си къэралыращ, си къэралым и дахагъэращ. ӏуащхьэмахуэ сыкӏуэурэ зыщызгъэпсэхуу сыщы- щытащ. <hesitation> Псы ежэх макъым, псыежэхыр бгым къыщежэхым дей, бгым и щӏэдзапӏэм дей, абы и макъы инышхуэу щӏедзэ, мылыр мэткӏури мо щӏыӏэ мылыр, мо псыр- псыкъежэх къомыр зыхолъадэри макъышхуэ ящӏу, мывэхэм жьыхэуэу, удзхэри псори ягъэгъуэлъу къожэх. мис абы- Мис абы сеплъу <hesitation> бгыщхьэшху- бгыщхьэ уэс зытелъым сытесыну сфӏэфӏщ. Мис абы си гум зыщегъэпсэху. но- Иджыри мэзым, мэзым ущӏэтыну. Цӏыху щӏэзу здыщӏэтраӏым, я кафе сыт здащӏахэраӏымэ, шхапӏэ къомыракъым, аа цӏыху мащӏэу здэкӏуэр, аа гъуэгу- гъуэгу хьэлъэу, моуэ къохьэлъэчӏу удэпщеин хуейуэ, нэгъуэщӏу сыту, мис апхуэдэ. Мис апхуэдэ бгыхьэр, апхуэдэ мэзхьэр сфӏэфӏщи, мис абы сыкӏуэурэ зыщызгъэпсэхуу щыта. Къару щызогъуэтыж, дунейм и дахагъэр солъагъу, сэ сызэрыцӏыкӏунитӏэр солъагъу. Абыи теухуауэ, а дахагъэ къомым теухуауэ <hesitation> дауэ- дауэ- си гум жьы дехужри, гъащӏэр нэхъ ӏэфӏыж мэхъу.

Сэ <hesitation> вег- вегета- веганрэ вегетарианицрэ щыӏэщ иджы. Аращи, сазэрычӏэлъыплъамкӏэ, я нэхъыбэм къагурыӏуэӏым щӏамышхыр. <hesitation> Хьэчӏэкхъуэчӏэхэр дохъумэ, дунейр дохъумэ жаӏэ. Ауэ уеплъмэ, <hesitation> хьэжыгъэ яшхӏэ? Гуэдзыр къэкӏын хуейӏэ? Гуэдзыр къэчӏын щхьэӏэ губгъуэр- губгъуэм щыхэсэн хуейӏэ? Ар щыхэпсэм де сыт абы <hesitation> ӏэджэ хьэпщхупщхьэр бочкӏ. ахэр- Ахьэри псэущхьэӏэ? Абыхьэми псэ- псэ гуэр яӏутщ, ауэ ахьэр хамыбжэу ара? Аращи, къызгурыӏуэӏым губзыгъэрэ мыгубзыгъэрэ и нэхъыбэр. <laughs> <hesitation> Вегетарианицхэм кӏуэ ахэр яшх, лы къудей ямышхыр. Аращи, ахэр иджыри нэхъ тэмэмыӏуэу къысщохъу. Къысхуэвгъэгъун, если зыгуэрым мы- мыы жысӏам вегетарианец къыпэщӏэхуамэ.